तीनिनी भोंवपाची मज्यात बेगली असता । आमका लाम खाइसराई निदान वाचन जया जायल्यार आमी ट्रेनात वैतोव । ट्रेनिन भोंवपाक आमका खुब आवडता । मी सगळ्यांग ट्रेनिनित भोंवपाक प्रेफर करतै । येतून खुब लोक वाचन सहक्ता ।